أبي عالم مشهور طبعا، ما أبي-أبي أكون فنان. أحب أترك أثر مهم في البشرية وأثر بعلمي وبالعلم اللي أنا أسويه. أغير وأطور فيه البشرية، و إنه البشرية تستفيد بيه وت-وتهتم فيه.